gudumani dunhaf tere on hawa katinaf tere o pati di hohosa gudumaman o fia habandu kusa ko habandu kata ko kata ko man fian den den se kusa na standera